So <hesitation> moa afu abso utmu, oda talata, oda alaraba oda a alamis onum da ojuma, oda asati oda aladi